Ny loko maitso a dia loko maneho fanantenana. Ny tonga voalohany ndrindra ao an-tsaina de ny tontolo iainana, zany hoe ny ala manodidina ny olombelona.